Em mal-matarok khoroksa tei khoroksano naiwi rwngwi tei lukurokni thani swrwngwi mano. Kwbangma manwirok primate rwjak tei rangchakrokbo omo hai khe tongmung phunukjago. Udhaharani khe chimpanzee wngkha kotor groupni borokrokno holwog bai nai swkakjak. Nukhungni samung tanwuirokno bo bahai khe samung tangnai abono swrwngwui mano. Twijlangni langmano phawui dophani tei whales hai salrokni tomung no lamano phunugwui tongo. Abo wmthwui thani swrwngwi manmani bisingtwi mal matarokno kwthang tongna bagwi kwtal jagao tongna bagwi bohrokni kwrwngwi tongna bagwi chubachu khlaio. Kwbangma manwirokni bagwi haiyuyng swrwngmung belai nangkukmung tamni hwnba abo swrwngmungno kwma rwkha chamung mana rwcharwung bagwui.